न्यूनतम वादी अलमारी बनाने के लिए आपको अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर संयमित तरीके से कपड़े चुनने होते हैं। न्यूनतम बारिश दृष्टिकोण का उद्देश्य है कि केवल वही कपड़े रखें जो व्यवसायिक बहुपकारी और समय के साथ स्टाइलिश हो। सबसे पहले अपनी पूरी अलमारी को निरीक्षण करें और उन कपड़ों को बाहर निकालें जिन्हें आप लंबे समय से नहीं पहन रहे हैं। जो आप अपनी सहेली से मेल नहीं कर पाते या उन कपड़ों को हटाने का समय है जो केवल जगह घेर रहे। जरूरी और बहुपकारी कपड़े चुनें, ऐसे कपड़े चुनें जो बहुपकारी हों और भिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त हों।